Un defira cuisine leydi Turkiyya e geroɗe mawɗe e liyorɗum e nebban. Cuisine Turkiyya mi hammi ɓuri no ko toye weluki ngam mi non e leydi Najeriya min ɓuri yikki nebban maɓɓe, ngam ɓuri weluki.